Budaya Colombia manu tradisi no alam manaahik. Budaya yang biasa ala taon nai Colombia ia karnaval lelelo karnaval barnuilla yang UNESCO akui neu Colombia dadi warisan budaya lisan no nonbedawi hataholi.